الیکٹرک کیٹلی جو رہتی تو وہ کیسا پانی گرم کرتی بولے تو۔ وہ کیا رہتا، ایک مگہ جیسا رہتا اس میں۔ پانی ڈالنے کا رہتا اور وہ مگے کے ساتھ انہوں ایک پلیٹ جیسا دیتے جسے وائر لگا کو پلگ رہتا۔ وہ پلگ کیا کرنے کا رہتا، سوئچ بورڈ میں چڑھا دینے کا اور لائٹ چالو کر دینے کا۔ تو کیا کرتا، جو الیکٹریسٹی اپنے اندر کھینچتا، کھینچ کو بہت گرم ہو جاتا، گرم ہو کو پورا پانی اُبال دیتا۔ تو کیا کرتا، الیکٹریسٹی کا استعمال کرتا، بجلی کا استعمال کر کو پانی اس کے اندر کے اندر ہی گرم کر دیتا۔ تو اس سے واسطے تم چلے پو بھان ڈالی کو دا پانی ڈال کو گرم کر لے کو اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیٹلی میں جلدی سے جلدی ہو جاتا۔ خالی پانی ڈال کو بٹن چالو کرنے کی دیر رہتی، تمہاں بجلی استعمال کر لے کو سب پانی گرم کر دیتا۔